strandaði við Helguvík í nótt nú er verið að undirbúa að hægt verði að fara um borð í skipið í fyrramálið en bjargaði þrátt fyrir það fimmtán manns úr skipinu og upp í þyrluna mjög hvasst var í Helguvík í nótt og aðstæður erfiðar stjórnvöld í Jemen tefja fyrir hjálpargögnum alþjóðastofnana

sama tíma og hungursneyð vofir yfir milljónum íbúa þetta segir yfirmaður hjá Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna margt bendir til þess að demókratar geti náð meirihluta í fulltrúadeild Bandaríkjaþings eftir kosningarnar á þriðjudag kosningabaráttan er að ná hámarki stjórnandi hjá Google segir að fyrirtækið sé jákvætt fyrir því að þróa tækninýjungar hér á landi smæðin vinni með Íslendingum því erfiðara sé að innleiða tækni í stór þjóðfélög

gott kvöld

úr flutningaskipinu

sem strandaði við höfnina í Helguvík í nótt sement og olía eru um borð í skipinu en ekki hefur þótt forsvaranlegt að reyna að dæla úr því eða reyna að fara um borð

vegna þess hve veður og sjólag hefur verið slæmt í dag Kristín Sigurðardóttir fréttamaður nú er eitthvað á seyði er það ekki jú hollenska og eru búnir að flytja hingað dælu

lína til að flytja búnaðinn

í skipið vonast til

að skipinu þegar leið á daginn fór skipið að halla og það bendir til þess að það sé komið

okkur er tjáð að þetta sé olía sem gufar upp tiltölulega hratt þetta er ekki svartolía

til viðbótar á morgun og

björgunarsveitir á Suðurnesjunum og nokkrar af höfuðborgarsvæðinu

klukkan um fimm á laugardagsmorgni og það er alveg hérna í Helguvík skipið strandaði um klukkan eitt í nótt og lemst hérna utan í varnargarðinn það var tilkynnt um

um klukkan eitt og tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar voru sendar á vettvang fimmtán manna áhöfn

var bjargað úr skipinu og það slasaðist enginn

þetta er stórt skip og það er mjög mikil hreyfing á því og það er að

grjótið það er enginn um borð

til að taka við einu eða neinu

að vera þarna þar til meiri hjálp kemur ég held að það sé óhætt að segja það að við slíkar aðstæður sé alltaf hætta á ferðum hver er staðan í Helguvík núna staðan er sú að skipið liggur mannlaust utan á garðinum og við bíðum eftir því að varðskip komi og þá væntanlega verður reynt að draga skipið frá en þetta skýrist allt með morgninum það voru erfiðar aðstæður í nótt það voru erfiðar aðstæður í nótt það er bara alls ekki algengt oftast erum við æfa með handfylli af mönnum en þetta er í það mesta vélin var mjög full og allan tímann þá þá

að sjálfsögðu að reikna út afkastagetu vélarinnar miðað við aðstæður vindur var mikill og á tímabilum óhagstæður þar sem

hann kom inn á hlið þyrlunnar það var mikil ókyrrð á staðnum og skipið barðist um í briminu þannig að aðstæður voru á vissan hátt mjög erfiðar ákveðið var að taka tvo og tvo upp í einu og vildi sömuleiðis halda taktinum gangandi björgunaraðgerðin gekk þó ekki alveg áfallalaust fyrir sig það vildi svo illa til að okkar lenti illa í fyrstu lendingu og að því er mér skilst

menn upp til okkar tvo

við nánari skoðun eftir lendingu þarna uppi á bjarginu þá mátum við það svo að við færum með hann á Borgarspítalann í myndatöku sem við gerðum og núna er hann vonandi heima að hvíla sig aðstæður voru mjög erfiðar á vissan hátt við vorum á nætursjónaukum og mikil birta þarna allt í kring truflar líka og sem betur fer var þarna sæmilegasta skyggni og skýjafar en mikill vindur hann

hjálpar að vissu leyti en hann kom dálítið inn á vinstri hlið þyrlunnar þannig að hún var svona á mörkum

satt að segja mjög illa en allt gekk þetta vel yfirmaður hjá Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna sakar stjórnvöld í Jemen um að tefja fyrir hjálpargögnum á sama tíma og hungursneyð

vofir yfir milljónum íbúa landsins svæðisstjóri

UNICEF hefur verið í Jemen síðustu daga þar á meðal í hafnarborginni

sem er á valdi uppreisnarmanna sem Íranar styðja hersveitir stjórnvalda studdar af Sádi sækja nú að borginni á sama tíma liggja alvarlega vannærð börn á sjúkrahúsum í

börn sem eru einfaldlega að deyja úr hungri og sjúkdómum sem auðveldlega væri hægt að koma í veg fyrir

sakar stjórnvöld í Jemen um að tefja fyrir hjálpargögnum og sérfræðingum alþjóðasamtaka á borð við UNICEF hungursneyð blasir við allt að fjórtán milljón íbúum

og ekkert lát er á átökum þótt stórveldin og Sameinuðu þjóðirnar hafi kallað eftir vopnahléi formaður Miðflokksins segir ríkisstjórnina hafa svikið margar stéttir samfélagsins taktísk mistök hafi verið gerð við myndun hennar hún sé

verklítil og kjarklaus og á góðri leið með að rústa helstu innviðum landsins Sigmundur Davíð Gunnlaugsson stofnaði Miðflokkinn fyrir rúmu ári eftir að hann sagði skilið við Framsóknarflokkinn Miðflokkurinn náði sjö mönnum á þing í fyrstu alþingiskosningum sínum og níu fulltrúum í sveitarstjórnir flokksráðsfundur Miðflokksins var haldinn á Hótel KEA á Akureyri í dag og hélt formaðurinn ræðu í byrjun fundar Sigmundur fór þar um víðan

völl talaði um heilbrigðiskerfið Evrópusambandið þriðja orkupakkann landbúnað húsnæðismál og samgöngur með stöku vísun í

rauði þráðurinn var þó hörð gagnrýni á ríkisstjórnina sem hann sagði hafa svikið kjósendur sína hún sé að rústa innviðum samfélagsins og klúðra endurskipulagningu fjármálakerfisins við skulum bara kalla hlutina sínum réttu nöfnum þetta er bara aumingjaskapur þessi ríkisstjórn algjöran aumingjaskap í því hvernig hún nálgast þessi stóru viðfangsefni samfélagsins slíkt fólk á ekki að vera í pólitík menn eiga ekki að vera í pólitík ef þeir þora ekki að taka nokkurn slag og þrá fyrst og fremst ráðherrastól ráðherrabíl og Sigmundur sagði Vinstri græn og Framsóknarflokk hafa þráð svo mjög að komast í ríkisstjórn að kosningaloforð hefðu farið fyrir lítið framsókn hefði sætt sig við eitt eða tvö ráðuneyti og því hafi hinir flokkarnir gert taktísk mistök en Sjálfstæðisflokkurinn var kannski blindaður af því sama blindaður af því sem þetta gekk út á myndun ríkisstjórnarinnar sem við sitjum uppi með að fá ráðherrastóla svo til varð verklítil kjarklaus

ríkisstjórn sem hagar sér eins og það sé bundið fyrir augu þeirra þannig að þau sjá hvorki brýn vandamál samfélagsins né tækifærin sem við blasa kosningabaráttan

er að ná hámarki en nú eru þrír dagar þar til Bandaríkjamenn kjósa um þingmenn ríkisstjóra og í fjölmörg önnur embætti margt bendir til þess að demókratar geti náð meirihluta

í fulltrúadeild Bandaríkjaþings frambjóðendur starfsfólk og sjálfboðaliðar stjórnmálaflokkanna vestanhafs eru önnum kafnir þessa dagana kosningarnar eru á þriðjudaginn skoðanakannanir benda til þess að demókratar geti mögulega náð meirihluta í fulltrúadeild Bandaríkjaþings þar er kosið um öll fjögur hundruð

þrjátíu og fimm þingsætin og í þeim um það bil sjötíu kjördæmum þar sem óvissa er um niðurstöðuna sitja sextíu þingmenn repúblikana niðurstöður fyrri kosninga eru líka vísbending um breytingar og þótt Trump Bandaríkjaforseti sé herskár í ræðum sínum fyrir frambjóðendur vítt og breitt um landið þá virðist hann vera farinn að undirbúa stuðningsfólk sitt undir mögulegt tap á þriðjudaginn íbúar í sameinuðu sveitarfélagi Sandgerðis og Garðs greiða nú atkvæði um nýtt nafn á sveitarfélagið ekki horfir vel með að það takist að velja nafn svo dræm er þátttaka í atkvæðagreiðslunni

vonandi fer eitthvað að glæðast hjá okkur verði kjörsókn yfir fimmtíu prósent og eitt nafn fær yfir helming atkvæða verður það nafn á

ef ekki verður áfram óljóst hvað sveitarfélagið sem var sameinað snemmsumars heitir ekki hefur gengið þrautalaust að velja sveitarfélaginu nýtt nafn og svo dræm þátttaka var í rafrænni atkvæðagreiðslu í sumar að bæjaryfirvöld ákváðu að fara ekki eftir niðurstöðu hennar það eru margir sem eru farnir að kalla sameinaða sveitarfélag Sandgerðis og Garðs

í dag til dæmis hér í

valið á milli nafnanna Sveitarfélagið Miðgarður Suðurnesjabær og Heiðarbyggð hefur þú tilfinningu fyrir því hvaða nafn verður ofan á

sátt um það nafn eiginlega já mér lýst vel á Miðgarð það er flott er einhvert af þessum nöfnum sem virðist njóta mestra vinsælda ef daga þá er það Suðurnesjabær og að einhverju leyti Sveitarfélagið

mest í umræðunni en hver niðurstaðan verður það kemur í ljós kjörstöðum verður lokað klukkan átta sífellt fleiri landsmenn nýta sér vefverslanir og samkvæmt nýrri rannsókn hafa um níutíu og sex prósent þeirra sem tóku þátt á einhverjum tímapunkti verslað á netinu við Hugsmiðjuna í lok september en hún byggist á svörum tæplega átta hundruð Íslendinga um var að ræða þar sem tryggt var að

svarendur endurspegli þjóðina með tilliti til kyns aldurs og búsetu framkvæmdastjóri Hugsmiðjunnar segir að vilji landsmanna til að versla á netinu eigi bara eftir að aukast ég held að notkun á stafrænum lausnum er sérstaklega ef að kaupmenn og fyrirtæki og stofnanir munu

þessum efnum það kemur mér svolítið á óvart og þjónustum okkar viðskiptavini betur heldur en raun

ber vitni það eru allir að byrja að taka til á vefnum sínum og gera sína hluti aðgengilega á vefnum en þetta er bara vinna sem er ekki búin og fólk er kannski ekki tilbúið

sjaldan nýtt sér internetið við innkaup eða þjónustu þar er það svokölluð frá átján til þrjátíu og

og

kynslóðin sem er á aldrinum þrjátíu og fimm til fimmtíu og fjögurra ára sem versla mest á netinu tæplega þrjátíu og átta prósent segjast hafa aukið netkaup sín á síðustu tólf mánuðum og flestir svarenda gera ráð fyrir því að kaupa meira í gegnum netið á næstu fimm árum netið er líka bara

upplýsinga og þú ert í raun ekki til hvort sem það er vara eða þjónusta ef þú ert ekki með aðgengi á vefnum þannig ég held að og komið svo á staðinn mögulega síðar margar innlendar verslanir hafa tilkynnt um aukið aðgengi á vefnum og nýlega auglýsti Kringlan að fljótlega yrði hún stafræn verslunarmiðstöð Ragnheiður

segir ljóst að fyrirtæki þurfi að fara að gera ráðstafanir til að heltast ekki úr lestinni já ég myndi segja það horfast í augu við það að byltingin er hafin fólk vill nálgast þig á netinu stjórnandi hjá Google telur að Ísland geti verið leiðandi í mótun með stórum tæknifyrirtækjum prófa þurfi nýja tækni á litlum þjóðfélögum áður

er færð í milljóna borgir Guðmundur Hafsteinsson er yfirmaður vöruþróunar hjá Google hann var jafnframt nýlega skipaður formaður í stýrihópi um mótun nýsköpunarstefnu fyrir Ísland hann segir að Ísland gæti orðið

ég tel að

krafti smæðarinnar og hversu nýjungagjörn við erum höfum tækifæri

með fyrirtækjum og stofnunum út í heiminn til að móta framtíðarþjóðfélagið ef við erum ekki gerendur í þessari framtíð þá verðum við bara þiggjendur vegna þess að við erum lítil þjóð annað hvort tökum

eða við verðum alltaf neðar á listanum við þurfum að ákveða

Guðmundur segir að erfitt sé að innleiða nýja tækni inn í stór samfélög hann telur að þetta geti verið tækifæri fyrir Íslendinga til að leiða í tækniþróun séum við

tilbúin að taka það skref allir þessir hlutir sem við viljum að

gera lífið betra eru ekki að komast til framkvæmda

New York og segir breytum öllum bílum í sjálfkeyrandi bíla það bara virkar ekki þessi fyrirtæki eru en þeim vantar stað

að geta sagt ókei hvernig virkar

íslensk stjórnvöld hafa að sögn Guðmundar tekið vel í hugmyndir hans og hann bætir við að séu jákvæðir fyrir því að koma hingað til lands í viðræðum mínum við við Google þá kom þetta upp sem raunverulegt vandamál

þegar ég minntist á þessa hugmynd hvað ef Ísland væri þessi staður sem væri tilbúið að vinna með ykkur í þessu þá var klárt svar að þau myndu stökkva á það ef það væri rétt sett upp þannig það er vilji var opnuð í Listasafninu á Akureyri í dag þetta er yfirlitssýning verka listamannsins Arnar Inga Gíslasonar heitins og er með heldur óhefðbundnu sniði henni er lýst sem skipulögðum gjörningi um hvernig bók verður til nánar tiltekið bókin um Örn Inga sjálfan sýningarstjóri er Halldóra Arnardóttir listfræðingur og dóttir Arnar Inga fyrrverandi

nemendur hans opnuðu sýninguna í dag með ítarlegri rannsóknarvinnu sem fólst í því að taka gömul listaverk hans upp úr kössum mæla þau skrásetja og ljósmynda og þá að veðri það dregur úr vindi og úrkomu í kvöld og nótt norðan kaldi eða strekkingur á morgun en staðbundið hvassviðri suðaustanlands austan öræfa fram eftir morgni él norðantil á landinu en þurrt

syðra víða frost inn til landsins en kringum frostmark við ströndina Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir renna yfir það sem

í íþróttum hjá Einar Erni Jónssyni fyrstu umferð bikarkeppni kvenna í handbolta lauk í dag h m í fimleikum lauk í Katar Helguvík í nótt nú er verið að undirbúa að hægt verði að fara um borð í skipið í fyrramálið en bjargaði þrátt fyrir það fimmtán manns úr skipinu og upp í þyrluna mjög hvasst var í Helguvík í nótt og aðstæður erfiðar stjórnvöld í Jemen tefja fyrir hjálpargögnum alþjóðastofnana á sama tíma og hungursneyð vofir yfir milljónum íbúa þetta segir yfirmaður hjá Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna margt bendir til þess að

demókratar geti náð meirihluta í fulltrúadeild Bandaríkjaþings eftir kosningarnar á þriðjudag kosningabaráttan er að ná hámarki þessum fréttatíma er lokið en íþróttir og veður eru

næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu og alltaf á rúv punktur is njótið helgarinnar